Karazan̈a kafe, misy kafe jôby tsisy fangarony, aharaka siramamy areriky fo. Misy kafe haharo ronono, misy kafe espresô mafaiky, ten̈a ny mafaiky rahà zen̈y, misy amin'zay kafe asain-drô krema, lakrema io zen̈y an̈abon'ny rahà io.